<hesitation> kuri ni isimbwa, ni munyama malei kukurindiraa viboma na nuri ni isimbwa vuduku vwosi isimbwa ikurindanga, irakurında irwanyieo, mundu shanyara yiize kupomolanya anoo akuirire vindu, nuri na zingokoo irwanyi yeyo tuwe, isimbwa ii irarinda ango hao nikuenera ango oo usalama ureo, alafu kuri na shipusi, shipusi shiragona vuduku tawe shenesho, shirakuenzera munzu, machungu shigalakusumbura mushaji gizee ganyangevikuria mushaji tawe, shiranyango shikulia shosho nurere uriki mukavah tawe, shipusi shirarında majungu alafu kurina ribata, ribata riveza nirangwa bata mzinga ribata iri ndina riveza rya vukonyi mbunduku shichira mundu sharajenda irwangi rishiring'ane tawe uraula rikuvaa zikwiri umange hatari iri irwanyi.